Ma ngë e di si komunikarjën njeri me jatrin, kam besë se qent ngë flasjën, ngë kanë fjalën, ngë njohjën gluhën però si isht isht komunikarjën, lehjën, ngiten, tunden, lozjën, ndiejën gjagjë, pran si ë si komunikarjën ngë e di, però sicuramenti komunikarjën.